B'aje'laj yan tulakal kiwilik b'o'oy chen tan ukime tan kitz'ik ete <hesitation> u tuk'aak'il tan ya tan kiwilik b'o'oy ti la'ayti'.